افضل ذكرى بطفولتي كلتا هي وقت الي تعلمتو سبح، وقت الي نزلتو عالشط وسبحتو بدون ما احتاج فليناي اطوفني - وكانت لحظة كلش مهمة بحياتي لانو تحديتو بيها الخوف والرعب والدوار مال شط مال ماي